Në të vërtetë, po kaloj një periudhë të vështirë. Kam pasur disa çështje personale çë më po më rëndojnë. Të flas me ty më ndihmon, faleminderit çë pyete.